Mi jiyitoto, mi maɓɓita, mi laara aydi kaji ɗi, mi wañca, mi raɓɓita, noon mbaɗu mi ewnata, mi ewna jom majum.